I grow up with my with with my single with a with my single parent my ma so she use she get me use to waking up at four am in ley morning when I wake up in ley morning I try to do every other work like se- clean up my place because I na like to get up and lee my room scatter and go out so by seven eight I wanna eat after work after doing everything I able to do I like to go to bed around eight nine if I na get nothing else doing around eight nine I want to be in my room sleeping.